عشان تربط الحذاء أول شي حط الطرفين في مكانهم المناسب، بعدين خذ الخيطين ومررهم عبر الحلقات من الأسفل للأعلى، عجب إمسك كل طرف من الخيطين و <hesitation> مرها بشكل متقاطع فوج بعض إسحب الخيطين لربطهن بعدها إعمل عجدة بسيطة وكررها عدة مرات بس.